sai ya hiya sida asigwa dar nai hiya palu ah ini a dai iya nai kalkal a nai wa toh yi ka ngyari yi ka puya na dar kari ni ya hila ta si, yi si yi si ah yifi ma <hesitation> ko chungunyi ma yi ta iya we ani dilaka lutu ata dirba wai abir da ta bara tira akwa niro psychiatric toh kuma yi nuti ni yar mwar di ka li jarabawa and kuma hyal tamake tira ani ya gwanda, toh kowai ani allahamdullahi yara gwanda ri yarda dan kuwatanta tafiya muwar kenan muwar ji akwa fi khathar ni da ya khathar akwa ni da ya khathar akwada kulini ya ka fa kuma aka silaka <hesitation> ya ka fa kuma aka hiya fotu yaka fa kum ni kulini a hani an tu yi guwantatu la dar ki lir ni kalkal allahamdillai dar kati sida kurna toh amma jyaga ya kamata a dar tyaga silaka yima ke ngati sida kura ya ka waza yaka mwala toh amma tun da ya ka mwala ni yakamata adi duku klathar ah yi toh ani yar ni tifa yar. Wal ti yara kigeh aka nde adi ndaku an ti kira pir gyar ke nizi klathar nar ndaku tunda kauye yarn am tini yai fi tini yai tira akwa toh yaddi nga sidakurarwe boko haram akwanda sosai ani yika ngilla lihi toh sai sala hakama shi faru yadda mwari ke likka puntah tsi ke si yallir na ma kama kowani shekara jada nbara mwari kaga hlawar angir yare kaja toh akwa soti laka yima di iya nai rashi yi mwari anti kala mwar punta tshe ni yi ka sit oh yi timachini yadda lihi we kullini ki iya shakara ki iya fa murfwe <hesitation> fordas aka shilaka yadi lihi wei toh amma kullini ahhani ma ya bara mwar taba ke lihhi ma hyel lai so inni kulinni ahani lalle yadda kwatanta killer na dar ga tsidakur na dar ngirra pir dara ga tsidakur na dar ngirra pir dara jegga toh amma saka ti dara jegga ri yadi zin saka nam dirra jagga nar we sai hyal zan zindi an ti yi inini yi kibaku ye sauti laka yi ki baku soti laka yai kibaku weh domin fi ti yakwa nari kibaku ade kwa han we toh amma tun da kir bara tiri lalle yi kibaku yi kibaku tumi kibaki yi kibaku. Amma yadi zindi tibwar kaka weh toh allahamdirillahi yanda tikkir bara tiyari kowa kaja wachiha labar namti jaw a tsiha na ri yarnga sidakur labar ti gir kira na yar kayar shi kagir kaba irin nyaryar lalle yar kwaichini alla giri ani sinam tiya bara ke gira la giri shi ini ni dunyar ma gabadaya shan iri duku kulini ahani da nga sida kur siyari adi we kowai yar yardayi kowai ani shan’nha kaka nji ginna yarah ri kaka ji nama <hesitation> di kura ah nga sidda iri na da adi weh babu adi weh di lakama jada nbara puyi kaya oir akwa sida fi laka weh saudar yannayi jir diyari <hesitation> toh ya kwa niro psychiatric akwanda ti yadda tar iya kilir laka adai mabur hyal anna iya toh ya kwanda ri yakwan dari an tu yadda makaba ka hyal lamu lafiyakkur aka tjittua ti mura kwa ji timura kwa kullini kibaku bur ta kir. Kibaku bur ta kir kullini dara para kaddar hada kirdar kullini an ti kira piri yima ya shi ke hada aka <hesitation> yi ke hada nir nigir na ri ke mara la gir baya don addi tsilaka we ya mara la gir bayani yama yi kibaku dole ke nkirra la kir abiri a ya mara na kir baya abir yi kibaku kullini a hani kira kiba ku nburburi har ma ti kir bara ti yar ahannari yar ga sidda ku rari adi karami adi shinan wit nam ti yar bara haddin kai ni wa yarma yar bara adi gir didi weh insha allahu ji kibaku tum kibuka di talla kirapir jaddi kibaku we ji kibaku di talla kirapir jaddi kibaku tum mur gyari gimai kai nankaba girman kai wato lawanin tsiya kenan allahamdillahi di kwai chi la giri nam ada bara gagir nkirabirayar kibaku kadi sindi tiyar kullini ahaniri yar gwaichini yarma yara mara baya sosai alla giri sosai yara bohi tigiri ahila yara bohi tigiri dik chi diki ella gulanda yara tiggiri addi gir didi weh amma hyel na lagir ladda ni tigi rabba rani. Sinam tara canti hadati gir alla kibaku anni ini a ri amma in kullini si ni ki si kal kal yi ga shita kura ri yi ga shidakuran labar ni yin gati a shina kula kula gaba daya ashina kula kula ti ga ti labarni harma yin nkinapir yadda ka shi ti ya si ya kir weh an ti zirana kitina ka shi ya ka ya zirana kitinau ka shiya ka ye di ja pir bam war g aka wutu su ini ni tin a iya na ri an ti ya pir ai ya na kima ni ye njai. Tar jigam toh yari yar kibaku ni allakama da bara kibaku yarni iri yarni kuma yara bara sinam ti yara bara na ri sai dai sin am ti yar foni a tun da yadd killa a yi fi we yaka kokari ya bara chau silaka magir ngira piri chan la rai kusa ni yara chau, chau alla yar innini yara chau, kiti ga vi sini ya kiti ke la vi mi kal kal alaga kal kal alaga ya nkiri pir kal kal allai ji kal kal allaga ji kal kal allai soboda haka kibaku adi sir kyali we kibaka ani jig a kibaku ni. Kibaku ade taba sa we kibaku ade ta sa kibako adai, kibaku ade tis a use kibaku ada saboda haka kulini ah hanari kulini kibali hette ma atta hanyi, he ta meta hanyi gir n aka iri illimi yarn a ri ka jir tshani difa giri tun tufa gir ye dunya ye ah kitti tiggir kalkal kochini a la yar kowani iri nda ah kwajini akwo laye akwa wal ye ani giri apir anewayare kibaku baju wutu fwa nam akwo walle da ji ta raina kibaku ta tsu ta raina kibaku, kibaku ja di adi adi sinam gyali wey ki baku ji kibaku tum ka mur gyar girman ka. <noise> ko gu wuto tira ya ta ntaku amma pir lalle gi ganne tira pir yi kibaku hiyati a gi yudura yi sa kina yadi sa we ah yisa toh nsira hani asir tubu chi ahyawai gi mwar tubwa di ahiya gini ga kira ahah tubura chi sima <noise> mwar tubwar nght abinan <hesitation> chi sima chi sima nja chi simarga ngi si tira ndaku yima ya ngisi tinya ndaku amma baki wula tira akwa walley gi koke tira aka murotah gi kwa chi ni arbe pe wuti tinya ya wuyi ga di, di we kuma ga di kibaku toh allahamdullilahi ji gwaichini ani hani sinam tina bara ni kal kal.